Ny fitsipiky zany da natao handrafeta amin'ny fomba ary sy afaha manipiky sipiky mahisy. Lafa tegna manao matematika iny sy sary teknika iny zany no tena mampiasa an'io fisipiky io.